شوف لو كان جيت تطلب السماح من واحد، شوف لازملك أول حاجه تقولو <hesitation> أهلا خويا واش لاباس، قولو اودي سمحلي راني ما كنتش فاهمك مليح ، وراه صرى بيناتنا سوء تفاهم وسمح لي على الغلطه هادي، وراني مستعد نعوضك، وخويا ن-نعوض داكشي اللي خسر لي خسرتو لي درتها لك، وسمح لي وهادي آخر خطره بربي إن شاء الله ما نزيدش تغلط بربي إن شاء الله بإذن الله ما نزيدش نغلط.